Va enangko ya mngan mang o votu o druk. A kom nare ptum dok. O ptum kles nga dok. Ngora ngai ka ptum a ksie ka pgas. pokham ogua ma pui. To ka pter kuo palpgem a ni mhe to kua mur ptum dok arom. Nguaka pter kuon to klelgem. Va a ngaiker ka hor. Ngora hemhem kael kuo kim ani torok ruk to koa vat nera ya kotok. O torok ruk ngan lalout to a pgas atgiang to kam ekon kim a gidiel o tok. Nang endruk ngar kero gis em a ngaiker ka hor. Edo a ngaiker ka hor. Enangte o votu ruk ngar kero gis ruk ngata pagis ngota pallek ko kim o nharok. o ktiek onieruk. To ngora pokham a ngaiker ka hor. ka pter kuo palpgem o votu to kvat a ngaiker ka hor. Va ke ngouise langto nam koka papagis ogun mo. Nam koka pagis ngaikun mo turvik akuruk. Edruk ngora lol ngora hor pokhek he kaelik kuoâ mo votu ngaro kerok. Enang dok ko. tetku ngat ngai im dok vurvrum dok. Kokut svil mang a gaal he. Ko vokom te a ho to ther mi serpak hak. Ko kael ko kim koaro sogi. Koa pokham he khem mang koa vok tokua ro ngannes tgus ngat ngai mi ngmeng hak. Ngatlo kat vle enang tesgun ko kngai vua ngannes e. O votu va o kut hor ruk kam elik kuo palpgem o votu ngot kut momnor mang ngar he. Enangko ke vot tang na plek nangrua pat mang a. Hor to kam ngai kol. ngot hera ngai kol he. Enang a ngaiker ka hor. A ngaiker ka ho to ngot hera mnor mang he. Kam hera pokham he ka hem hem to kael kuo palpgem o votu. Edo ngom tua svil mang to he. Enangte o votuâ ruk loul. a kom na ptum yin klalout o. Ka vot nga yin klalout ko a tomhelang na ptum yin. A pgas. Kol a pgas he pokham. pter kuo palpgem ilaro ni torok ruk. O nga im yin he ngia ngia lol o ngannes ngar lalout kun mnan yin. O kut hor ruk kam popokham mar he kmatmat ila vok. Ai ngai ngai matmat ila vok kol ngira o ngannes ruk tgus kun nam ko ya. ngota vle ko kim ila vok ngar mie ngmeng. ngar mia ngmeng hak. O kut o kut druk ruk ngor es ruk tennik ngat kut elkim mor tennik kam ol he ngota. Endruk loul ngata lol ko kim akuruk kat koul kam ol ol kaes kim mor tete. Tete mnam o valngan to tete. Ngores ruk tennik ngat kut elkim. Â ngolmialol ruk tennik. ngora havoi tok. Ngolmialol ruk tennik ngat kut elelkim endruk akuruk kam ol keis tete mang o tgoluk ruk kam ktua turang nguaro vok ge. Enang mo ool. mo nieruk. Ngroaro ool o nguaro ngaimik la. Oni tgoluk ruk kmemik kam turang ngor tok. Kam rum kim a yor tok. O ani tomhelo kam pokham kael kim nguaro ni torok ruk. O votu. o o ngannes. He ngat kut el el ngores ruk tennik ngat kut elelkim mor to ngot kut momnor vle he. Enangko ngruak punpa kungai nang tang nak kol a ngnes tang ko ekam a ngalout. O a kom naka ptum tang. Ther kut mnor ma nieto kam el he krum kim a gidiel to kam la luul. He kam kat kael krum kim ani vot to. Ngot her kut momnor he. Ngot lo is kamta nonhong anieto kat e. Ko ngot her kut lol o papat mkor ngores he. Ngormialo ngolmialol ruk tennik. He a papatâ to ther kut vle he. Ngat kaen ngang langto ta ngai knop. Langto tkaenngang langto he ther gia vle tok arche. To mor ke valngan to eda ngot her kut ya ko. Ngolmialol vang ngat kennang kaek. ngores mo tgoluk na. Enangko ngome klol o yor onieruk. Ngom her ktua serpak ko mrek he. Ko mrek. kat kiir kim o mhetor ruk ngoma prik kim o langail he ngai ko kim o kair ngaro hi ngaro hi ngaro khek ruk ngam kaenik ngang ngor kmivie. o papat ruk ko mrek ngat kir kim endruk. Dok kom her ktua svil ma papat to ko mrek ko. Enangko o votu o nganngnes. Nguak ngai ko kim ko orkaek o. Endruk ko mrek ngar ktua rum kim o yor ruk he. Enang tetku ko ngat ngai im dok papanaem dok. Ko her kut ngai ko kim e kaka. E kaka ther kut lol o hi nga dok ngai. ngai. Tkaem a murgri mang dok. O nganes tigus kun mnam dok ngat ngai nop. Onieruk onieruk ngat her mi nonop. O ngannes tgus. O votu ngat ngai nop ko kher gia vle orom o hi he. O hi ruk ngat elkim e kaka ormar he ta lol nga dok. Kloakta papat kam ngaiko ma. Rek to mkor la kye kam kol a ho ka khek to ngom keive kam turang ngor e. Kher gia kher ktua lol o hi ruk ngata turang koa vok he. Klues va ngak lolo o votu. Kum hera sap kam koka lol kero hi ruk kok momnor mang ngar kam her kael ko kim ngaro votu mar kam hera mamngar. Nang kamkta ngaiko ma rengmat to klalout kam lol o. Nop a rengmat nangko a rek. a rek to kam ngai klol o hi ngaro khek heka ivie kam lol o kam. O nganes kam nop. o votu o yor. Kam rum kim o yor. kom lokta ngai e. Ko kum tua seserpak mang o. mo hi he. Koma ngai ko kim erieto nak kenang dok mang a ho to te. Eda mang a vot. mang a ngannes. mang a kmuo. Khera kol ke ho to mang ke yor to. Tokhe ngolmialol. ngat simkut papat. Ngat simkut papat. he ngat elkim ngat elkim mor mo hi. Tokhe tete. oni yor ruk loul. loul. Ngam her ktua ngai mang o hi he. Keni ho to taâ vle ngotâ koka kakavang kngai moâ pekam a rek o ngai tam. Ke ho to. ke kut ngaiha. Mang ka ani yor to ngor ngruak kol. Si a yor to klalout. a yor to ka sie. A ho to ngota kavang ka ngaiha. Ngota mnor mang he. Ngot her kut ktar mnor mang he te a ho to ka yor to. Dok kumta kol a gaal mo ngannes he. O ngannes kun mnam dok kuma kol a gaal. A vot. o votu. dok kar klues. Kum her ktua lol o. kol a pgas. va kume karkar a golia kmelkim o votu ngarokerok to klelgem mar. To a golia mruo ner kaeharom a vot kam mngar. Endruk. a golia mor vang mote ngota. ngota vokom tok. Nangko a golia ka ngaiha to kmel mo votu he. Ngia kol ka pun. karoâ khek ruk enang a lkiet. Ngia kol ngira vokom ko ngat ngai gi yong he. Ngia karkar to ngir kael ko kim ila. Vot lelgem ka. lelgem ila vot orom a yet ka kai tang o anieto. Ngiak pet kat ngira vokom te ila vot ta mngar kngai. ta svel he ngai kam ngai ka mngar. He dok kumta svil mang kuta ho to he. Kum kut kael kim klues ngaro votu he. Enang ma kmuo ku kut mnor ma nieto kmel ma kmuo.